والله عن نفسي إني أرجع ميتين سنة لأنه كان في تغييرات تاريخية كبيرة يعني وكان في إكتشافات كان بتصير جدامي كنت أحب أشوف شلون الناس كانوا يعيشون وشلون واجهوا هذي التحديات؟ بالنسبة للمستقبل يعني ممكن أتعرف عليه مع الوجت يعني أشوفه في المستقبل لكن الماضي يعني أجدر أعيشه وأحس فيه أكثر.